देखो सा हुकूम आप मसरूम ना अच्छा बनावन वास्ते गणी तारीख हवा हा। आना आप सबव पहला काय करा का मसरूम रो अचार डाला और बिन आप सूरज रे रोस्सी मा राखा हा। आना मसरूम काव नाव गाणो फाइदो हवा ह वानु अपण सरीर तागत वर बना और अनु अपन सरीर ना विटामिन मिला हा।